Üts praadiahi, kuis tä tüütäs? No tä tüütäs niimuudu, et ku tä um eelektriline, sis eelektri tege aho lämmäs, ja sis, vai kuumas. Ja sis küdsät sääl. A tä või ka ollaq määnegi gaasigaq vai esiki puiõgaq. Egäl juhul ahi lätt lämmäs ja sis küdsetäs sääl.